Mbemisi nkud nte k'usen eke edi eti use me usen ekedidi edi eti usen ono inn. nyem nditono kana k'usud mkpo. me ti usen kied emi ndude k'ufok inni nkere tutu nte nsanade nnam kiniakpri. kpo emi ekpede min kilie utim nnamde etiede nte ikemke min ndin usenkied nte nsuk nnada ana medemede idap nnyun nka ufok nwed nnam mme nditim mak nditonwon ediwed udime kini nsuk ndude do. owu okud nin ke mkpo ufin iko odoho min di dika kesie udime kitie nte nte. ami ndika. usen oro. nkonyimde ndi. esid mmi ama enem eti eti siak amanam nte ekikere mmi ekedike okpukhode mkpo k'usun mmi. anwam min. atua min mbon. udin mokeme ndidoho k'usen eke edi eti usen ono inn ntak se ami nkudde emi etibede ono inn kusen oro. edi eno oduk edi esid ufok nni. nti mkpo etibe k'usan inn. nnyene iko ntiensie ndin mekere ndidoho nson uyi. ntin uson uyi nte k'uson mfin emi edi eti usen ono inn.